Kwan ökönyö ëka ökëlö rïbërë kï wïnyërë ï kabedona kï yodhi na papath jïï na pol ngeo kite më tyeko peki na bino ï akina jö ëka thon ngeo gïnï kite më mïö bedo na bër këdë.

Më gwökërë kï ï kom two myero alwök cïnga karë kïbëc ka acïdhï ï coron ka adonyo myero alwök cïnga na bara acamö dëk mïtö anën nï alwökö cïnga. Kinge cem myero alwök cïnga karë kïbëc myero anën nï alwökö cïnga

Dhanö na doth myero ocam cem na bëcö më mïö cak bedo na pol aa na pïrë tëk rwök dëk amalakwang, myero önën nï öcamö dëk amalakwang ëka dëk cem mökö na wawac ëk ömïi cem obed na pol pï athïn.

An agö gi wer na pol, agö kibod, agö mënë adungu, agö gïta atye kï kibod atye thon kï gïta

Aa pacöna otio kï yodhi na path na pol më nënö nï peki na lübërë kï nwongo kwan ocobere më acël aa puro cem könyö pïën cem ebedo ka cadhö cë ömïö kwan k'ëthïnö ocobere na bër.

Kwan ökönyö tic më pacöna ï köp na makö tëla onyo më moko thama ï kabedona ï yoo nï aa jö na tye ï kabedona ökwanö gïnï kun ngeo gïnï kite më tëla yodhi tye na papath na dhanö lïmö gïnï kwanö kï cukul më tëla.

Yoo n'ëcwö na tye ka tii römö tic ködë aa më gwökö gupu më kome ënë më nënö nï caa kïbëc ewotho ee e woth cïdhö ï kabedo mörö ni ëk ömïï ada cogo mërë ömëdë amëda më bedo na tëk

Kwan ökönyö pacöwa ëka ökönya thon më cobo nenowa ï yodhi na papath. Më acël kwan ömïö wan egedo, kwan ömïö jö na pol tye ka woth ï yoo na bër.

Yüb na papath na tye ï cukule na tye ï kabedona, ökönyö anyim ka jö na tye ï kabedona ï yodhi na papath më acël jö na pol aa karë më nïnö k'enyodo nwongo gïnï pwony na pol rïbërë ï wer n'ewero.

Aa ëcwö myero opimere tyën na pol apola onyo karë kï karë kï ï kom two cükarï wëk obed kï ngec karë kïbëc wëk yore na papath onwongere më könyö kwö mërë.

Gina pïrë tëk na mïö ëthïnö twërö nwongo two önwëng pyër ënë mïö athïn bedo kec pï karë na lac tëkï athïn a ba etye ka pïdhö na bër mïö athïn döngö na nwongo yot kom mërë ope.

Kwan ömïö jö më pacöna ngec ï yodhe, ï yodhe më mïö thama këdï ï yodhe më dök ï kom peki ma lwak nwongo ï karë kïbëc.

Pacöna rïbö cïng kanya acël kï peci nökënë ï yoo më cwakö ëthïnö ëk ömëdë gïnï kï kwan kun ëmïö thama both ëthïnö kanya acël ëka ëmïö bede köny ï yoo më cülö kwan kede yodhi ökënë na pol ataa.

Më jükö ober ëk kür ökaa ka anïnö myero acïk nët böö më ober na mïö ober ba thuno ï koma.

Tic tye na pol n'ëtëla më dini ötïmö gïnï ï kin lwak ï kabedona. Më acaki ëtëla më dini tuco gïnï jiri ï kom jiri ni pwony tye na pol na gïn mïö gïnï më nënö nï bër bedo obedo tye ï akina lwak ëka thon më pwonyo dhanö kte më bedo na bër.

Kwan ömïö jö më pacöna ngëc ëka ryëkö ï kom ngö na tïmërë karë kï karë na ka twak gïnï ï kom gin mörö ni, twak gïnï nakun nwongo ngeo ngö na gin nön obedo cë ënë ömïögï tye ka twak pï alökalöka ï kabedowa.

Kwan okelo jami na pol, më acël lönyö tye ï pacöna, më arïö pacöna obedo pacö ka jïï, ngat mörö këkën ï caa ni bino pacö pï dheo na kwan okelo

Tic tye na pol na römö mïö ngat mörö nwongo two jönyö kï ï kabedo onu. Më acël ka ngat na wangë tar ba gëlö ngat mörö römö cïdhö rwatërë kï ngat na tye kï kudi two jönyö cë ën thon nwongo twö jönyö

Kwan ölökö bedo ka lwak kï bedo kï lïm ï peci na tye ï ngeta ï yodhi na papath dhanö do ngeo kite na mïtö ebed kï lwak këdë dhanö thon ngeo kite amyero ëgwök lïm mënë këdë ömïö jï duc tye ka woth ï yoo na bër ï yoo n'opore.

Gin na myero ëcwö ötïm ka winyo nï edhero caa kïbëc ënë më ryërë kun nwongo wotho kakany mörö na bobor cë dwongo dök cen pacö.

Kala na papath na tye ï bëndëra më Uganda gïn ene; ën na cöl, kithole, ëka ën na kwar.

Kwan-na ökönyö më yübö anyim k'ëthïnöna kï yodhi na papath më acël, ëthïnöna tye gïnï ka kwan, atye ka cülögï ï cukul, më arïö atye ka wïlö gin acama na gin mörö ope n'orem kï ï pacö, böng atye ka wïlö ï komgï pïën pëkö mörö këkën do ope.

Pëkï tye na pol na mon k'ëthïn anyira nwongo gïnï kï ï kabedowa. Më acël ee mon k'ëthïn anyira jö na reco tye ka buogï tëtëk, jö ökënë tye ka nywöngö i wigi mene

Kwan ölökö rwöm më kwöna ï yodhi na papath. Më acël kwan ömïö ï caa ni an dong amoko thamana pïra këna, kwan ömïö dong atïmö jami na pol pïra këna na ba dök ngat mörö mïa thama ïë ömïö thon acung nakun atio pï gamenti.

Ka cabït othum abino yübö thama ï kite na mïtö ater ëthïnö ï cukul ködë.

Mïö athïn yath kudi ëmïö ï nge dwethe adek adek.

Yodhi na jö më pacöna nwongo gïnï më bër ka kwan më kin pacö na papath ënë nï më acël aa jö ni ongeo kite më kwö kën-gï, më arïö jö ni ongeo gïnï kite më nwongo lïm më könyërëgï, më adek jö ni opwonyere gïnï më tio tic cïng na mïögï lïm ï cing-gï, më angwën jö ni thon obedo gïnï kï karë më makö okone kï jïï na papath, më abic inwongo thon nï bedo kanya acël ï gurup onyo ï dul mörö ni më twakö lok më bër ka kwan më kin pacö.

Jïï marö woth kï pikipiki, jïï marö woth kï bac, pol mërë d'ewotho kï tyëlö ka kanya cwöcwök

An atwërö gwökara onyo gwökö jö më pacöna kï ï kom two malaria kï buto ï thë nët na yath ober tye ïë. mïtö anën nï pii na tye ï nget pacö ajwërö ökö ëk pii mörö pë olokere ï nget pacö.

Ka ngat mörö tye ï kin lwak tye k'anyuth më two awöna apïö myero eter ï öd yath ëk onong köny kï both daktar ëntö karë kïbëc mïtö jö n'ope këdë oruk gïnï abo um ëk ögwökërë gïnï kï yamö na nongo kudho na yaa kï both ngat na tye kï two awöna apïö.

An bara acïdhö ï lobo mörö na path ëka na lübërë k'apeny ni arömö mëda këdë pïën ba acïdhï ï lobo na path

Ngö na an amarö tïmö ï caa na nwongo tic mörö ba ödïa? Ënë më kwanö baibul, akwanö ö waraga n'emuth tye ïë ëka thon amarö cïdhö ka gwëö odilo

Më nënö nï anyim ka jö më pacöna obedo na bër, kwan könyö më pwonyo dhanö aa ï kite më tïmö bïacara ëk adyer lïm obin ï cïng jö.

Cukulwa tye ka tio tic na pol më kelo alökalöka ï pwonyere ka jö më pacöna ï yodhi na pol karë kïbëc mïö gïnï ngëc awene na cukul yabërë ïë ëka thon cwodo gïnï enyodo karë kïbëc më cïdhö ï cukul ï mïtïng.

Gin na jïï marö woth ködë kï ï kabedona obedo ötöka, pikipiki ëka gali.